Ny stetôsaopy zany e da fitaova anakiray, ny dokotera no tena mampiasa azy io. Io da natao handregnesa ny feo anaty fatantegna any. Ohatsy amin'izany ny fo na ny havokavoky. Zava-dehibe zany iny fitaova igny satria igny da manampy ny dokotera amin'ny fanombana ny ara-pahasalama tegna sy ara-pitsaboa